Ny amiko manokany aloha gny fomban-draza zao laha mbo misy dikany satria gny zaza tafara tratry ny igny ry fesiboky sy ny tariny io fa ta hagnary gny fomban-draza nefa amy maha Malagasy zô tsy maintsy ilaigny gny fomban-draza mampihavaky agny gasy amy vazaha zô gny fomban-draza de gny fomban-draza nefany samy manany gny gnazy arakaraky gny foko valo ambifolo izay misy eto Madagasikara.